No Poola om kah pall'o sõto üle elänüq ja, olnuq üte ja tõõsõ riigi all ja esiq uma riik onuq ja. Ja sis taa om sääne suur, tasanõ maa, koh pall'o kasvatõdas egäsugust põllukultuuri, minka sis Euruupa rahvas hinnäst toit. Tä om nigu täämbätsel aol nigu rohkõmb põllumajandusmaa.